Rá many ni naná ná maziz ru cun xcalryenny ah, a vez ná rzaluá zlua na rani bich, bueno bich cun becw za máru nú gëx laxnnu per bich ah este, txay ga nana run má este xina rtiez gýa m arca má tëx gýag, hasta rá xiná rnaz má bziny, gulá braw, ázoh, ¿zó tu ni za na bich gy? Rzúh má nú vez, zlúa rcá ma tëx rá gýag gy gulá nald má lará- rá many ni rwty ma par láma, nú vez ah gaw má nii gulá gwty zy ma nii laigy per fuert gá ná bich, txi rniirabá este bich gy ah este, nii este nreh rculoh gáni liga, tanto rá body ni, gwenyas gá na par gyculóma la rá bdogy, rgwy ma te queity gýed bchá esque réh fuertias ried-xáth btchá la ra bdogy rní rabá gulá tanto buny zy nii va-býwx zëgá, nii este entonces láma rculoogýas má ra gamy xtenu te par este queity gytxib bchá gulá gyt-xat bcha danunú, einty rá becw’ ah este sëgá, rienyas má dix ahngá’ rieny má dix gininew láma, bzób, bzundý, gulá kyt-new láma cun xizy lay oh th gýagë’ zy giló lomá txi ahngáh ryeká’ mani, txi ryeny za má dix, zëgá nzýn gá ra bécw’e este zëgá par gú’z fuertias, así que tcháy gá rama par gú’z, zëzy gá rnáz rama, nú ra má zyet né pa ramá th- zthë xcwný má ní ná par gú’z, bueno rá ni nii máru nú za ré, re nú’ stoh ra many per este maru ranii za ni rán tzëtz danëenu nes ré.